gott kvöld framsækið og grjóthart rokk samið af berskjaldaðri einlægni þeirra krumma Björgvinssonar og Halldórs Ágústs Björnssonar sveitin hefur notið talsvert meiri vinsælda utan landsteinanna en innan þeirra fram til þessa en

hennar hefur þó farið vaxandi hér á landi upp á síðkastið menningin fékk Andra Frey Viðarsson til að kynna sér þessa

tvíeyki eða tveggja manna hljómsveit ég og Halldór Ágúst Björnsson stofnuðum þessa hljómsveit tvö þúsund og ellefu

síðan tvö þúsund þegar við kynntumst en loksins fundum við tíma til að gera þetta og gerðum plötu tvö þúsund

að bæta við okkur meðlimum með árunum band þegar við komum fram við spilum framsækið rokk með erlendis eru þið stærri en

gera sér grein fyrir af hverju heldurðu að það sé

höfum spilað svo mikið erlendis við

samning við kanadískt plötufyrirtæki stuttu eftir að við gáfum út okkar fyrstu plötu

vorum ekkert að pæla

í að herja á markaðinn hér

kemur þó stöku sinnum fyrir að íslensku sumir gestanna komu það er einhver listræn pæling þarna á

ég myndi segja að hún væri sem hefur komið komið af sjálfri sér umslag plötunnar miðað við það sem maður sér á tónleikum

drepur oftast eitthvað sem hún skilur ekki og er hrædd við

tíminn kemur þið

lof fyrir tónleika og framkomu

meðlimir

nota þar við bara spilum af einlægni innlifun og sannfæringu ég held að það sé það sem hreyfi mest við fólki þegar fólk sér

þú ert að gera á einlægan hátt og og ert nokkurn veginn berskjaldaður uppi á sviði

ertu í dag listamaðurinn sem var áður þekktur sem krummi í mínus en

ertu krummi í

nei ég er alveg sá sami bara heimurinn verri já